संगीता क बिधा फेरी बहुत बणै जसने हमार लोकल देखी लियार हमार अन्तरास्टीय कहुन अ संगीत क बिधा फेरी बहुत बणै । एब हमार लोकले मा फेरी कतेन कतेक पर्कारक जसने लोकलक भेलइ संगीत बिधा भेलिय एगुणा । हसे आधुनिक भेलिय हसे र्‍याप कहुन, हसे चलचित्र भेलिय । गजल एपनके उ एक पर्कारक फेरी संगीत कै हलिय । हसे एखन कबिताम फेरी रुपमा हमरा लेसहु कबितामा । हसे साइरी फेरी हमरा याज कालु संगीताक रुपमा फेरी ले सकले बणहु । हसे ज्याज कहु, हसे क्लासिकल हसे ससृय कहु । हसे <hesitation> कदेउन बलिवुड । हसे ओकर साथमा हमरा इङ्लिश क भेलिय इङ्लिश गितक फेरी बिधा <noise> एउठा भेलिय । हसे यापन यापन छुट्ट छुट्टै बहुत पर्कारक बणै इअ संगीताक बिधा फेरी